Hewan yang ditakutin sebenernya hewannya nggak liar, nggak liar memang bener kata tadi mami bilang pernah jadi dulu pernah ada soang ceritanya soang nah kita nggak tahu kalau soang tuh suka nyosor orang kan sebenernya bukan nyosor ke kita ini kita jalan bertiga nih ceritanya bertige jalan lagi jalan nih, nah tiba-tiba ada sok kosong kan agak tinggi tuh lehernya yang agak tinggi ya lagi jalan dia, kayak teman sih yang satu niatnya cuman maksudnya kali dia pikir nih soalnya enggak bakalan balik dong kayak iniin kita gitu jadi itu dia di ini ama kayu gitu. <hesitation> langsung <hesitation> gue kabur sekabur kaburnye, padahal bukan ngejar, cuma karena takut. karena teman benar-benar di <hesitation> gitu ama dia itu soang loh, padahal nggak nggak bukan binatang liar tapi soang soang itu emang kalau udah itu sakit juga sih, katanya gitu sama satu lagi itu kemarin sih nggak takut sih sebenarnya sama anjing itu nggak takut cuma kebetulan, kita waktu itu jalan nah ada orang gila keluar dari tempat sampah, kaget kita lari anjing itu ngejar benar-benar ngejar sampai babak belur kaki jatuh nyungsep semua beneran itu mah asli itu bukan cerita bohong itu benar-benar cerita kisah saya.